اكثر شي يعني شفته بحياتي انه هذا يعني من بزازين ثنين هذول حيل صغار كيتن جانو ديتعاركون سوى وامهم توخر وحدة عن الخ ذكرتني ببناتي